La Cina havi na cultura assai ricca e millenaria. Nun sacciu assai di la so cultura, nun haju avutu mai l’opportunità di visitàrila, però haju liggiutu qualchi cosa. Lu paisi è assai vastu e populusu, accussì è dìfficili parrari di na sula cultura. Chiddu ca è pi certu unificatu è la scrittura e la manera di guvirnari, vistu ca ancora oji hannu un partitu ùnicu ca si fa chiamari "comunista", puru si nun è chiaru quantu significatu havi ancora sta parola.